ti ŋutu temani tema perok kulo liŋ

i na kenda tikinda ŋutu' koŋön

sukulu na ŋarakinda ŋutuu kuwe ti mede kune yi denda na kita na tokitaju na kine simuwat nabot kine

tu na ŋutu' luwalet lo i meta yi pirit na wini

banjajin na'dik 'dik na nyei kune ŋarakinda wate kune i suluja na ŋo' kase lo tutugbörö a jondi mago'ba a to'durji koko

kenda na ŋojik wate kune tiyana toto'durjö asan ko do meda ŋojik nawate robi roba ŋojik i sukulu ko 'dok 'dukoni 'duko yina ŋo naŋ medi di wate kune toto'durjö na

gboŋ yi pirit nakye' iya diŋit

kenda na tikinda ŋutu pujö na koŋön

kiko' lo'but lo tiyuni riŋit na mugun lo ko ŋutu' worani a modoŋ lo a 'deba na 'börik madaŋ 'bakan na konda na kitajin lo totoŋgu ako medda na jibitali wulek ko mugun na ŋutu a mijö

ma 'yen gaju ŋutulú i mogak na retó kadekade

ŋarakinda ŋutu ti mede kune i pujö na kitajin na 'but loŋ a ko wejalewejá ŋarakinda na ŋutu ti mede kulo

mede nenut kode' nasu yi morju yi pirit na geleŋ na a konda na biyasara a ko lejaleja

tikinda na ŋojik na saresi' yi gbokiot kode' yi medijin

duŋödu yi ŋoŋesi i medijin kase ti yema

piöŋ lo wasaka kulo gboŋ ko wasaka loŋ tinda ŋutu i moka na i lo ret

'n tikinda ŋojik koŋon

ŋete nagon nan nyanyar parik

ŋutuu ŋarakinda ŋutu' yi diŋit naŋ ŋutu' gboŋ ko yöyöŋsi naŋ ŋutu' 'duŋödu kata

kudu lo jon ja'be lakini i kulo perok kudu 'ban lo jojon

yi' eulundö kametak logoŋ yi' met di koo kulo weweja ŋarakinda na gboke liyaŋ lo

tu na yi meda na ɲutu' lo meda kelan

gboke liyaŋ lo gbegbe'ya gurusulön a ŋarakini a tokenani ŋojik

nan yinga na'but i yinga na momora ko ŋutu lo luduk kobgoŋ nan yiyinga kukuwesi na'but

kenda na tikinda ŋutú koŋon a ŋutú jondi gairet i gbokiyot

ŋaralinda i kikö loŋ bge sukuluöt kune ropa gurusu ku'diyan

ye 'n totokitaju i diŋitan jore

ŋarakinda na i gboŋ ko yiyesi na 'but na todurja gboke

ŋutu' weweja pujo na todinesi yi ŋutulu ka'deka'de

kenda na tikinda ŋutu' koŋon naŋ ŋutu' 'doladi ŋutulu kulo i gbokiyot ni

mata na piöŋ na wasaka a tindi ŋutu möka na ret lo taipot

nan weweja wogu na adungu a ko loriyo ko koyojin

mede na a pujö 'bulit i sukuluwöt na ŋaki ko ŋutuu ti jur

kenda na tinda nan gboŋ 'nwejale weja gbörundö gbörökindö na 'börik na iya ŋo loŋ mimindi wa

daŋin jore

a rinä ti kenisa

kenda na a tinda nan i i a tikinda nan yi pujö na koŋon naŋ to'durji kode' 'nkitakindi gbokiyot a ko jur lo i pirit na geleŋ

'nnyanyar na rogú na boŋgolan na jo parik

julo julö ko arabat a ko kipikipiyat

ködö tu na ŋutulu ko arabat

kodo 'bakan na kita do pujö goliyesi kune jöre parik

ŋutú ló nyanyar sisidatú gelegeleŋ

ee yi si'da na'but

moju na piöŋ napape anyen yo'ya moyit koluk

ŋarakinda nan yi bujines anyen nan weweja tögu na mede na

kega'yu na kita na bá palyälyä

a tinda nan bgoŋ denede ŋo lo'but ko loron

ko nan wörö ko arabiya yöyöŋesi kata

ŋojik nawate ko lulali luwaliyan kulo kekenda yi pirit na geleŋ